न्यूजीलैंड देश के मौसम के बारे में न्यूजीलैंड में हल्का तापमान मध्यम वर्षा और पूरे देश में कई घंटों तक धूप रहती है। इसकी जलवायु दो मुख्य भौगोलिक विशेषताओं पर हावी है पहाड़ और समुद्र न्यूजीलैंड की जलवायु देश के कई तरह के परिदृश्य के कारण भिन्न है। न्यूजीलैंड में अधिकांश भाग समशीतोष्ण से संबंधित है। जनवरी महीनियों में न्यूजीलैंड घूमने के लिए बेहतरीन समय हे दिसंबर में से जनवरी तक गर्मी का मौसम रहता हे और इस समय घूमने का बहुत अच्छा समय है।